Weaduge kakombea kuzenga kwanza, umanya kwa kwenda kuzenga lazima anda atage, sasa ni lazima kama <hesitation> huyu nchore mchore desturi yakwe asenga Adwa miti mwiziti avipanga, inga kichanja, nyumba kazieka vitana ingawa weziwawo <hesitation> azenga luga kichanja, basi wakabinda wao garama zoya akabinda, agea, engia ataga, kama ni huyu msozi agoswa agos <hesitation> adoha ingawa yaani nyumba igosowa vitana hata kama fua ikeza ka <hesitation> kamnyia yaani hao lazima adwe asukotwe vitana ile <hesitation> ile ntui halafu akabinda agae mazoya mazoya yakwe Pamoja na sufi aika mdandani afu ataga akabinda ada mtuhu naye <hesitation> ni miti adama kuu ambayo nkana uzengaji mtana hawa wa <hesitation> weka kwe mnanii kwe miti ya <hesitation> kwe mazia Ada wadoa miti mikuu kuu hii, waika <hesitation> yaani ingamtu agimba moto wama ikumbili nanii mki <hesitation> sehemu ya kugonea ile ni atagiahwa, huku wanga hata kama kuna <hesitation> hata kama kuna nanihii hata kama kuna fua hata kama kuna fua, yuda lazima fua imnyie, akini kuna atuu fua ikanya nkawanyia hata kama kuna wana pia kio rahisi lakini kama yuda mbwei ikazingainga mkichanja cha <hesitation> cha kuanikia makopo au <hesitation> cha kuanikia vyombo <hesitation> yuda lazima wana watote hata matagi pia watakuwa wakwezana mgosi <hesitation> awe nanii <hesitation> atamia mvyee pia naye atamia wankeana zamu, wana makunguna mengi mani mee visasa vyao huku kibondei twatanga visasa <hesitation> visasa vya wagege